<hesitation> dɩ lí ka dzʋ límɔníŋɛ mɛɛ dzɛ, límɔɔ bʋnáá dɩí yá sɩ kɔla. <noise> <hesitation> kɔla níŋɛ aŋbʋ wáana dɩ tɔtɔmɛ, ŋsɩ dɩ tíwɔ tɔŋtɔñmɔ, límɔ aŋbʋ níŋɛ wáana? Ñŋ dí mɔsɩ, <noise> dɩí ná <hesitation> gbɛtíbɔ, gbɛtíbɔ, límɔ gbɛtíbɔ, dɩí ná <hesitation> límɔ bulúu, dɩí ná fʋlʋñbɔ, dɩí ná fɛñbɔ, ŋnáa? Fɛñbɔ wɛ, fʋlʋñbɔ wɛ, gbɛtíbɔ wɛ, <hesitation> fátɔlímɔ wɛ, ŋnáa? Fátɔlímɔ wɛ, <hesitation> sɔrɔ- sɔrɔ wɛ, na sɔrɔ- sɔrɔ wɛ. Mɩnísíɩ <hesitation> atɛlímɔ wɛ, atɛlímɔ wɛ, sʋlʋtɔ límɔ wɛ ró, sʋlʋtɔ límɔ, sʋlʋtɔ límɔ, bʋná ró wɛ ró, atɛlímɔ wɛ, sʋlʋtɔ límɔ wɛ, too límɔ ŋáná ñɩŋɩ feé, bʋnáá, bʋʋ gbólo dɩí yá bɩ sɩsɩ límɔ. Tɔɔ ñŋsɩ dɩ mɔsí bʋná ka gɛ mɔɔ, ŋñná sɩsɩ álámɩnáá yála ka sɔɔlɩ tóko fʋlʋmɔɔ, álámɩnáá yála ka sɔɔlɩ tóko gbɛtíkɔ, álámɩnáá yála ka ka sɔɔlɩ tóko fɛñkɔ. Ŋnáa? Álámɩnáá yála ka sɔɔlɩ tóko bulúu ñkɔ, mɩnɛɛ bʋná wɛɛ dzɛ. Tɛfɛ limɔníŋɛ ŋá ŋaá dáá dzɩñŋá sɩ dá wɛná dá dá dzá dá tɔŋtɔñmɔ mɛɛ dzɛ. Ŋnáa? Fʋlʋñbɔ, fɛñbɔ, gbɛtíbɔ, bulúu, fátɔlímɔ sʋlɔɔlímɔ. Ŋnáa? Limɔníŋɛ ŋaá dí dzɩñŋá sɩ dá wɛná dá tɔŋtɔñmɔ mɛɛ dɩ fʋlʋñbɔ dzɛ. <noise>